בִּנְסְבַּה לִיַא חِفְظ אֶלְקְסַאאִד עַלַא ظَهْر לֵבּ מֻהִימּ בְּחֵית כּיַעְלְּמּ אֶלְאַטְפָּאל תַרְכִּיז וּכּיַקַּוִּי אֶלְדַּاكִּירַה וּכּיַעְוּנְהּוּם יְטַווּרוּ אֶלְנּוּטְק וְאֶלְתַּבַע וְחַתّى מִמְבַעְד כּתְלְקֵּא דַאקּ אֶשִּׁי לִי חِفְظְתּוּ פַּלְצְּעְר בָּאקִי מַעַאק וְלָקִין חַאס יְקוּן אַה אה בִּטְרִיקַה מֻמְתַעָה וּמַשִּי בַּזַּאז וּתְעְדִיב אה אה בַּאש יְבְּקִי חֻבּ לַלּוּגַ'ה וְאֶלְשִּׁעְר פַלְלְּבּ.